يعني العيش في بيئة صحية ومتوازنة ومع العباد اللي تحبهم انتي، معناتها حيث معنتها إنو تكون الصحة البدنية والنفسية في أفضل حال، يشمل ال <hesitation> معناتها الواحد يتمتع بالعلاقات الاجتماعية الباهية معنتها الإيجابية ويحاول إنه يحقق الأهداف الشخصية والا المهنية، وإنه يكون معناتا معناتا شعور بطمأنينة وراحة داخلية ورضا عن النفس.